Ранги арғувон рамзи зебоӣ ва шоҳонагист. Он ба ман эҳсоси асрор ва эътибор медиҳад. Ман онро бо либосҳои подшоҳон ва ашъори ошиқона пайваст мекунам. Ин ранг илҳомбахш ва зеҳнбарангез аст. Вақте арғувонро мебинам, эҳсоси нозукӣ ва зебоӣ меёбам.